Alura la patat pöle fela, la triffa pöle fela ën tüte le manere, pöle fela büìa, ën purea, pöle fela fricasà, pöle gratela e pöi fe d'aute coze, cioè la patata la triffa al e cualsiasi manera che pöle fela al e bun-a <hesitation> anche lessa u ën salada, cun la salada taià a toch